Yena'a ahi yingui ye konde ihá, ndiyee katame nduvo'o ujun, yayee nguii ha ya yeen ndungu ujun nuu nundio ndungu nandaime que hí ihá ndaime iin ña te menudo jan na ihá, ihó viko tua tuku nundan a'an ñadiki me ndingui ujun nuu ndegue tanchan ndaivii ndii mi ché ngo'o ujun an ndivii ujun kuenka nuudevee, ujun yeen ni ke ñuu mondeví yingui ñe'é ndenguén ujun escuela nragué, na iin mente mé ihán ndivii yingui ña'a, ña'a najina imé yee jundeeme ujun nduvee nonan yenke ndungue ujun keñuu na'a yingui nindajato ve'a ya.